<hesitation> guꞌn sdzaꞌl ldoꞌ minn xgwiy nak diꞌt xgit minn pelot, diꞌt xgit minn futbol, yu minn sdzaꞌl ldoꞌ xgwiy or lëꞌ minn xdil guꞌn nak lucha libre o yu minn <hesitation> sdzaꞌl ldoꞌ xgwiy or xiu tib juegos olímpikos diꞌt yu ndal guꞌn guꞌn zak gwiy minn diꞌt xkëꞌ kabay karrel o diꞌt stsenlaꞌ minn flech.